تے بریک نمک تے موٹا نمک دے استعمال نال کھانے دے سواد، خوشبو تے بناوٹ وچ کافی فرق آ جاندا ہے۔ سواد وچ فرق، بریک نمک جیویں کہ ٹیبل سالٹ، اوہ زیادہ پروسیس ہوندا ہے۔ کیونکہ اس نوں پروسیس کرکے سارے کیمیکلز ہٹا دتے جان دے نیں۔ اس وچ عام طور تے اینٹی کیکنگ ایجنٹس وی شامل ہندے نیں۔ دوجھے پاسے موٹا نمک جیویں کہ ہمالیئن پنک سالٹ یا سمندری نمک قدرتی معدنیات نال پرپور ہوندا ہے۔ جو اس نوں بکھرا سواد تے صحت دے فائدے دن دے نیں۔ <hesitation> نیوٹریشن وچ موٹے نمک وچ کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اتے قدرتی معدنیات لبھدے نیں۔ جو صحت لئی فائدہ مند ہندے نیں۔ ویسے وی بریک نمک وچ صرف سوڈیم کلورائیڈ ہوندا ہے۔ اتے پکوان وچ ملانے لئی چنگا ہے۔ قدرتی بناوٹ، بریک نمک باریک ہون کرکے چھوٹی مقدار وچ چٹخا سواد دیندا ہے۔